Este cos ró’h gyas nani, bueno, rzack’yas ra- rathe ra dix ‘i gy, ra xten ra xcul’nu bzán’nu nu luguar <hesitation> este tcheu tchi ranu este pues rdëdy raba, val zacku nickla nuganu ránu pues este queity rádi raba rgwap dios lá ra buny diz ni zyed ‘ah naa péen dios cos ro’h gyas rgwap dios raba lá ra xtad mbaly raba, xin baly raba nii ni na cos róh’gyas, la ra xtad-suegr raba, rzaguul, nii ni cos róh’gyas ganu na, ranii ni rxiw este rá, <hesitation> zack ruu’gyas rlu ra-rahte rá, rani bzëdy raba la zto ra xgulnu, bzannú niáh, gy ni výan ah zack rugyas rluni, pues xi quisier xinaa gyluny zth zack ru gack nú gun un por guunu zhë este, gyguap dios nú tchi zaloo ra costumbr gy sth, ra rathe ni bzian raba, zack rugyas rlu ni, hasta nii gún zy th-th mayordom gy th cos ¡asu! Pur the zack ruu rlura ni nackw un lady, za ni rny bxuz re na, pues zack ru rlu rap raba mandil xten raba, ra zudy raba, zackru parluni, rluü este mas rnii raba danün buny ranch per zackruu ru rlu i y eso que, bueno zack k ara lady gy th costo roh per zack ru rlu ni quisier pues chinuu ra ni zh, tanto ni ra ni núgá re’a xten bkwix nare’a niirlu para ni pues rackbew pacu ruliz mayordom ni gula th lony ni cayack tchi gyenu la bckwix gy cayuld. Gula maru tchi rack lony vier- tap ah nii pa run viz, nii pa rack bew la lony gack, la curex gyet’a nii ni run viz la bkwix gygyet, tchi nii ni run viz la curex gyet te chi zaloo ni tchi vanaa ga lony vier-tap ni tchi, vanaa ga xman-zant’e nii ni cos roh’gyas nani, <hesitation> nickla tchi gycwyx raba este <hesitation> lany conch’rea, nii run viz gitoop buny-gïx toop buny-gëx, tchi este, <hesitation> tchonu gydica nú einty ná pues tegha, brëny ca ni cadicá ni rnie pues zacru rlu ra cos’e gy gan ni na, ni ná zóh zblack ty tiem guun ni guand zóh la zan za stoo ra, ztoo ra xagnu, gulá xiny ra xag nu ni zyed.